أختار إني أكون عندي بيت على شجرة، أنا أحب المناظر الخظرة وكمان أحب الحيوانات بأشكالها، طبعاً الحيوانات البرية البريئة يعني واللي ما هي مفترسة يعني، أما الحيوانات المفترسة الله يبعدني عنها، فطبعاً لما أكون على بيت على شجرة راح أقدر أشوف كل الحيوانات المميزة وراح أقدر أستمتع في جمال الطبيعة وجمال الخظار.